Ee pues ca pecam jate cuando tʉn jejcʉmaŋʉyʉ can yʉmʉ jeeŋ pues ʉ wan chʉcʉ yacti wan chea ʉn yʉte wan chea nada wan <hesitation> ayudachʉcmusʉ can yʉmʉ ʉt yʉspa ʉd yʉspa ʉn wʉtʉ ʉn chʉcpa ca ʉnjeq nete can chʉcpap cosa pero yei yei ya despues de que ʉ wʉti pʉn'am pues <hesitation> ʉn chʉquipatpa can yʉmʉ ʉn chepa ca ʉnje can yʉte can canca can chemuspa saŋ ʉn chʉcpa pero wat pichʉmʉ como pʉn hʉy tʉjʉpasa mero que min wʉjʉ chʉcʉ ʉm chechicchigʉyʉ watcaja wa tucʉ pero tiene quey pichʉmʉ bien entonce min cloro hʉypa jabon jeeŋ ca nʉʉ aj capʉ ca tʉs in yagjʉwajaipa min macchichigʉypa paque cap chagʉmpa wʉjʉ ca min yʉte min camisa min caŋca a cap min yag tʉchpa cap min tʉjʉjpaam ya ney in chewampʉ paque mi ca pʉn hʉy yʉmʉ ʉcjejpa nete wshiiŋ wa todo cap hʉy chʉcam caʉs pe ca peam jate pues cap wan chʉcʉ ʉchi'is porque pues ʉd ellajʉ yʉspa ellab ellab nama ʉn chʉcpa wan chʉcmusʉ pe yei shi pues ʉn ayudachʉcpa ni ʉn chʉcmuspasaaŋ Y yei para que yei yʉpʉ tiempu yʉpʉ te yʉmaytʉgais te mamatʉgais pʉj te way cheam tey cʉmʉ cay tzʉquijʉ hʉy nʉcpʉgʉypa ca yʉquitʉgay hʉy chʉcʉp cosa y hʉy mahʉyshucʉ hʉy mahʉyshucpa cap hʉy juyshucpaam hʉy yʉsucpaam jamintinjʉ cap pichʉmpaam cay juyʉycuy capʉmʉ cap hʉy chesucpaam hʉy nʉcpʉgʉyshucpa jʉjʉ cap hʉy chesucpa pe aveces cap wa pichʉmaam wat pichʉmʉ wʉjʉ wat cʉwacʉ wʉjʉ ca yʉte nete pe ney caji cas cap hʉy yagtʉchsucpa cap way chesucaam yei pitzaŋ te yʉmaytʉgay tep ella te wa nicheaam jate tʉgay pues te wa nichesucʉ nete tep muy poco te nichepapʉ yei tey hʉyje hʉy chʉcpa tey yʉte hʉy cʉchesucpa hʉy cʉmatzucpa y ney ca'sa ʉnje ney ca'sa ʉnje cap ʉn chʉcpa nete tʉwan wa tʉn wa tʉn yamʉ tʉn tzʉqui yamʉ ca tʉn juyʉycuy jay tʉn julli wa tʉn pʉʉ ca tʉn yʉte ca tzʉquijʉ para que tʉn chewʉ shinʉ cap tʉn cʉmʉ tʉn chepa jabon jeeŋ y cloro hʉypa ca jabon para que cap pʉn'is hʉy magchichigʉypa para que tʉs cʉwacpa